طبعاالنبات اللي بيبقي في المكان المغطي د بيبقي نبات اصلا اسمه نبات الضل مبيبقاش محتاج الشمس بس بيبقي محتاج ان انا احاول مخليش البكتريا تظهرله لان الشمس بتبقي تقضي علي البكتريا فلو نراعيتوش بالنضافه أول بأول وبالرش المبيدات اللي تبعد عنه الحشرات وتخلي البيئه اللي عليه مش رطبه ان هي بيئه مناسبه للطفيليات، كدا بحافظ عليه.